nanga nabo nako wo nabo woma oto bolo wo tuere bolo wo ruba bolo nanga nabo ankia wa souru wa biu bolo pel wosi souru bolo kai dadi ingodumu yang penting wo souru la itaiti itogumu boloto.